नरा सारा भक्षी रेवे जो खुदे दूसरी जागने जाबा कान ने नरा सारा रास्ता का इस्तेमाल करें। उन रास्ता का नरा सारा प्रकार है। उन प्रकाराम से एक प्रकार है कि वे खुद का जुन्द के साथ में दूसरा का जुन्द के लारे हो जावे जी वज़े से उन्हें उन रास्ता को पतो चाल जाव। उनके साथ ही बार बार जदवे एकी गेला से आवे और जावे। ही वज़े से भी उन्हें उन गेला को ध्यान हो जावे। उनके साथ ही फिर बार बार जदवे एकी जावे ने जावे। तो उन्हें उन जाग को अत्रुज्ञान हो जावे कि वे अकेला भी वहाँ पे आ और जा सके। इके साथ साथ ही जो पक्षी रेवे उनके बहुत सारी ऐसे इंद्रिया रेवे। जो उन्हें रास्तां का पता के साथ ही जो एक विशेश इस्थान रहे हैं वो के बारे में भी जानकारी देते हैं। की वज़े से वो उनका पूँच वाले स्थान तक पहुंच जावे।